Ingye nganza ingathunga esente kusangwa esente wukasikolesaya wukaghulha ebindu byawu. Wama lwalha wanganawu iwahamba sente okwasente syawu, iwawulha omubatsi. Esente syanginakuwathikya erisomesya abana bawu ibaghenda okwasukuru balikibya bakababinga. Kndi esente wanganayamba nabulhi mundu wosi eyabulhirwe ngekyindu iwamuwathikya okwasente esyawuwithe. Esente sikawathikaya abandu banene eriwulha emibatsi, ebyerirya, nerithunga wamabya isuwuwithe ngeherikesya iwukalhwa ngahali wangana hamba okwasente syawu iwapangisya enyumba iwakesya